A hosa dum awata ha less jungo mada koɓo mi via a less nafkimada se amaɓɓa nafkimada toa maɓɓi nafkimai se alorta avurtina ɓaawo dan hoosi wakkati sedda se alara.